Juu liko iñu, juu liko o'on, juu liko juu, juu liko uni, juu liko uu, juu liko ɨ́ɨ́n, uni liko uxe <hesitation> uxi, uni liko ɨ̄ɨ̱n, uni liko una, uni liko uxe, uni liko iñu, uni liko o'on, uni liko juu, uni liko uni, uni liko uu, uni liko ɨ́ɨ́n, <hesitation> uni liko <hesitation> iñu lɨkɨ líko, <hesitation> juu liko, uni liko, uni liko ɨ̄ɨ̱n, uni liko una, uni liko uxe, uni liko iñu, uni liko o'on, uni liko juu, uni liko <hesitation> uni liko <hesitation> uni liko juu, <hesitation> uni liko uni, uni liko uu, uni liko ɨ̄ɨ̱n, juu liko uxe <hesitation> uxi, juu liko ɨ̄ɨ̱n, juu liko una, juu liko uxe, juu lik. Juu liko o'on, juu liko juu, juu liko uni, juu liko uu, juu liko ɨ́ɨ́n, uu liko, uu liko ɨ̄ɨ̱n, uu liko una, uu liko, uxe, uu liko iñu, uu liko o'on, uu liko juu, uu liko uni, uu liko juu, uu liko ɨ́ɨ́n, oko uxi, oko uxi <hesitation> ɨ̄ɨ̱n, oko uxi una, oko uxi oko uxi una, oko uxi <hesitation> una, oko uxi uxe, oko o'on iñu, oko o'on <hesitation> oko o'on juu, oko o'on uni, oko o'on juu, oko o'on ɨ́ɨ́n, oko, <hesitation> oko <hesitation> uxi juu, ñe'u juu, ñe'u juu <hesitation> ñe'u uni, ñe'u uxi. Ñe'u uni, ñe'u ɨ́ɨ́n, ñe'u, ñe'u, <hesitation> uxi juu, uxi uni, uxi uu, uxi ɨ́ɨ́n, uxi, ɨ̄ɨ̱n, una, uxe, iñu, o'on, juu uni, uu, ɨ́ɨ́n